Mam san wan loe coffee bii yea, mam wan loe la coffee ge basɛ tea la. Se'ere n sɔi la mam nɔŋɛ coffee nyuŋo mɛ. And bama la me la fu san nyu ba fu inŋa n ni kpeŋe. Bama me ba yuuri fu puurɛ puan gana tea. Tea la sansɛka ma san nyu ba ni bɔ'ɔra mam la kunkozɔŋa mm hmm. So kunkozɔŋa la zuo n kan bɔta ti n wan nyu tea ge wan nyu coffee. Tea la me fu san nyu ba la san iŋe fiin wa, kom n ni kɔ'ɔm tara fu. <laughs> bala la ma kan sakɛ loe tea ma wan loe coffee. Ba nyuuŋo la ma'a n pugum wan basɛ ti fu bɔta fu nyu ba.